Nizeriya a farafina tun ,ho alo benu, woro we gue bin matete ehh wusu ɲan we pun ɛnbin, wusu ɲanwe ɛnbin, mɛ a bara a nɛzi we gue bin, bunmana wabe farafina tun yibɛ a oyi va alzerie ma marɔke, o han yurɛniso ho nɛzi we pun gue.